Koa sendra raha karahanjegny zaho ohotra koa misy sari ake mifagnaraka aminy randragna anah amony bory tiako anogny igny figna tidroky ataovy kato rao ninahy ai izy koa tsisy ndraiky ake azavaiky aminanjy atao karakaranjao fagnanovagna bory zaigny